أ <hesitation> في المكان اللي أشتغل -فيه حوالي- فيه حوالي عشرة درايش، الدريشة تساعد في إدخال الظوء الطبيعي، وتخلى الجو أكثر راحة ،أحب يكون المكان منور، ومنعش، وهذا يساهم في رفع المعنويات خلال العمل.